په اندونیزیا کې د بالي د خاموشۍ ورځ د چيټرا په میاشت کې د پسرلي په پیل کې نمانځل کیږي. په دې ورځ ټول فعالیتونه بندیږي، په دې ورځ کې هیڅ اور نه بلیږي، هیڅ کار نه کیږي، سفر بند وي، او آن خبرې کول هم منع دي او خلک د ځان پاکولو او فکر کولو لپاره وخت تیروي. دا ورځ د بالیانو او چاپېریال لپاره ډېره مهمه ده.